Яке аз ҷанбаҳои муҳими фарҳанги Португалия мусиқии анъанавӣ ва махсусан навъи мусиқии фадо мебошад. Фадо як навъи суруд аст, ки дар он эҳсосоти амиқи муҳаббат, ғам ва орзуҳо ифода мешаванд. Ин мусиқӣ қисми муҳими ҳаёти португалӣ аст ва дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат дорад.